Akbar nasiha walla kan afdal nasiha ana ma gaddi ma di bas nasiha fog gulasahi, gulassahi da ana kan ligit nadum kabir minni nadum gadiri nadum kabir minni kula shuqul kan ban sa beha bi fut golina sahi da mafi wa ana hawal fi hayati, sawweta wa shifta.